الموبل أو <hesitation> قطعة الأثاث، تأتي مع <hesitation> التعليمات تع التركيب تاعها، تحتاج عادة <hesitation> لالفيسوز اللي هي ألة فك <hesitation> فك البلاغي. انتبعو <hesitation> التعليمات، التي يكون عن طريق <hesitation> تكون مكونة من <hesitation> من مراحل، نتبع المراحل، واذا ما عرفتش شوف اليوتوب.